Se jaeñoma sërëtäpe oïme anoï ova focos, ëreï mbaetɨ aikua mbovɨ mako aipoepɨ reta, mbaetɨvi jeta mbate aipota, seveguara ikaviño kuareta ndive